Ia, toetry tsara agnanan'ny kangoroa ndraiky tsy de haiko loatra satria aminay atô mbola tsisy zany fa fahitako izy amy tele ndraiky kara misy aly kibonazy ake kara misy paosy tsy aiko zay igny fitongasany zagnany avake izy kôfa mande izy misaotisaoty fôgna.